أول حاجة لازم نحظرو الفليجة مناسبة باش تكفي الدبش ونجمو نهزوها بسهولة بعديكا الواحد لازمو يطوي الدبش بالباهي باش <hesitation> تاخد اقل سبيس فالحقيبة من بعد كانت هيك لازم ناخدو شوية معنتها ساشيات والا حاجة، باش نحطو فيهم الدبش وش تاخو أقل بلاصة.